Rɨ ǝrɨkǝ wǝǝ lǝ ǝrɨwɛɛlɩkpǝ wǝǝ wɨ naanɨ wɨ naanɨ ŋpaŋpa wɨrɨkpǝ wɨ caka wɨ kpii vovo., <hesitation> wɨrɨkpǝ we wɨ naanɨ wɨ lóo koru oro mɨŋ wɨ lóo ro wɨrɨkpǝ adɛ tǝta wǝǝ mɨ ŋ́ cii wǝǝ. kɨkapɔrɛkǝ kɨtokolikǝ kɨ kpii kɨkpɔsɔkǝ kɨ kpii femetǝkǝ kɨ kpii fɨraŋsɛ kpii <hesitation> losotǝrɨkǝ kɨ kpii, kɔŋkoŋbatǝpǝ mobatǝpǝ pɨ kpii kabiɛ a lóo mɨŋ wǝǝ,